Sərshishi na pa a yi sa la a, tun ngya ɗa dəhə ngya na yi ngya, da yi sa la a wa, kər gadəzhi. Vanyi pəchi da yi ki gwa a gwa a i ki zoa gwa a mala. Nda i ki zoa gwa a mala. Vanyi ndə da na a səya gadəzhi. ngə ji ma i nə yaɗə vi nda, nda ji ma i nə kyaɗə vi nda, ji mbahi gadəzhi nda. kə i jo həɗə ju gi fiya kyaɗə patləga ja, nda ji gi fiya kyaɗə patləga ja, gadəzhi ndo o o tətəl na ja. Kər ngə ja, ngə i ta i eo ndzam, naea nda a i saa la a sə wi ngə wa. Ngə i ta i eo ndzam, nda i ta i eo ndzam, ngə gadəzhi nda, kərnəea eo nga nyi, ja shili ngam ndər gəzə nyi nda o Həɗə oada, ju nə nyi ju tləɓəbiya sə nyi, ju ɗənya. Naea ma a ngə i na tsəu ngwa ea dzari. Ngə ea həɗə oada, ngə ea tləɓəbiya ea vagəɗə yi, ba ja həɗə ba ja ɗənya. Ka hiɓəgəu, ju ɓəla. Ma gə ɓəliya hiɓəgəu, ma gə nə nyi ju ju kurahina ju ɗənya. Əngə ja, ngə i tətəl ni, i tətəl na ja, <hesitation> ngə əngə tsəu yi ɗaga la a, adza vanyi ndə da, a shi nə tsəu ga shi ta i nə ya lagu, nju tətəl ni, nju tətəl nju tətəl, əngə tsəu ngə ta i eo ndzam. Mana səna a eo a i saa la a ngə wa. Əngə tsəu a mboro ɗəu, ndo shil ma i, ndo hya aɗo vanyi mələm a kyo vanyi mələm. Ngə yi laa, naja ngə bəji na ja yi laa səna ɗi, dləgwam, ndo ma i na dləgwam. Ndo hya aɗo vanyi mələm ndo ma i kyo vanyi mələm, ma ndo ɗəu nga. Ngə ndə shili ja ndo ma i na dləgwam, ta nghə ngə tsəu yi dzəgwa la a dləgwam. Ama a yo zənə səna nju na ni dləgwam wa, kər pəshinda. Banda naja tsəu, əngə i ɗaga ma i kyo dəl, ngə tsəu i ki ɓə na karam, səna da yi saa laa wa. I ki ɓə ni o dəl ji zəbiyo ɓiti, abəra ju zəbiya sa gyang, ngə i la a, nda i la a abəra eo hwi ga ea ki ndzam nyi mənagəu, ngə ji ɓəla hwi ɗanyi gu dəl na səgəu, a i ɓəla laa nyi wa. Ngə i ta i eo səgə ja ɓəla zəbiya ga ea la a nyi, ya a da ji ɓəla zəbiya wa. Ngam zənəɗə ja tsəu ɗanyi ea ta nda. Ngə ji təra ɗanyi gu ɓiti nda ga gwa ngya ɗanyi gu nda, a ji ɓəla zəbiya wa.